Raha maniry an-dakoronay agnarana agnarana lakoronay ambalakida <noise> kida no tegna maro katakata de misy fo nisy misy a manga de misy sakoagna, misy vary de misy agnanambo, misy ravimahôgo, misy voanjo agnabo.